اه نتكلم العربية ونفهم في اللهجة الليبية والتونسية بطبيعة الحال، وعندي مستوى جيد في الانجليزية اه شوية فرنسية ونحب اه نسمع للغات الأخرى ونفهم اه شوية منها.